गुरुत्वाकर्शण रिफिल कोटेज का माध्यम से पेन मा स्याही भरे जांदी रिफिल का अंत मा नोक पर लग्यु बेयरिंग बॉल कु एक सिरा स्याही मा डूबी जांदु फिर कागज़ पर वे बेयरिंग का घूमण सी श्याही कागज़ पर चिपकी जांदी और लेखन या चित्रकारी कु कम पुरु ह्वे जांदू